Pues ne niwelilia ni pollo de granja, non de rancho yayon amo kachi niwelilia, ika caldo, ika kitziyoniah, este asado, sí, sí, sí kinkuah.